Eey, ko laawol ngam study history sabu ɓe waawi nyawtude laamɗe e jeyɓe ngal. History ko laamɗe ko njangol ngal, sabu ɓe waawi jokkondirde rewɓe e laawol ngal. Ko fiyaangu ngal waawi hokkude ɓe njifti e hoore ɗe njangol.